الكلب بيحتاج تقريباً من ثلاثين دقيقة لساعتين من التمارين يومياً, حسب نوعه عمره, لكلاب النشيطة, مثل الكلاب الراعية, أو الصيد, تحتاج تمارين أكثر, أما الكلاب الصغيرة أو الكبيرة, يمكن تكفيهم نص ساعة المهم يكون عندهم وقت للعب وللجري, عشان يقدروا يحافظون على صحتهم وسعادتهم, وتختلف هاي الكلاب حسب نوعها.